Misy hanigny zaigny tegna <hesitation> fermenténa-fermenter-na be zagny izy zay vô < ma-matsiro ô, zay vô tsara tsirony. Ôhatra zao <hesitation> ambazaha ah regny mila koà. De fromage eh mila fermenter-na zay, zay vô izy mibôka tsara ny tsirony de mibôka. Maro olo mankafy azy.